I öi a i ën e d'vaire tipi, a i sun chi maron, pöi a ie chi ch'a sun pi neir, pöi chi blö, pöi a ie chi al a i öi giaun, ma a sun chili ch'a stan pa vaire bin e pöi cuandi a fa freit, për ezempi a mi a m'venu i öi rus